Hiki nō ke hana ʻia ka meaʻai mai ka hale ʻaina ma loko o ka hale ma o ka mālama maikaʻi ʻana o ka maʻemaʻe o ke pā ke hāʻawi ʻia ka meaʻai. No leila, e mālama i ka maʻemaʻe o ke pā a me ka hinuhinu o kekahi pā, <gasps> a e hoʻonohonoho maikaʻi a maʻemaʻe, <gasps> a leila ua like me ka hale ʻaina.